<hesitation> Karazana kiraro misy ny tenisy ah fetina mianatra, de misy ny talon fetina mivavaka, de misy ny ranjersa fetina <noise> mandeha any anaty ala, misy ny bôty fanaovana rehefa avy orana <noise> misy ny kapa fanaovana ato an-trano.